हागल मुन्ने वांपां करप जा तुमका तुमचे आवाई बापूय बाजारां गेलें काय करताना दिसतालें। आताची, <hesitation> पैश्या कर पिधी तरी कमी असात पण पैलिच्या कलां गरीब लोक वांपां कर्च्या अदि कैत घेणय नासलेत। धा रुपयाची वस्तु दोन रुप्यांग कशी हडप ती तेंका सर्की खबर असली। सो समज तुमकां वां पां करुंग जाय जालयात पैली तार त्या वस्तुची खरी किमत वोल्खा, मागर कों <hesitation> पीटी वस्तु विकता गरीब काय मध्यम वर्ग तो बगा नाल्या गरीबांग लुटश्यात आणि मागर तेचेर रीझनेबल वांपां करात।